Hitako tena nahavariagny ana zay sa e fandrahoandreo miaraka ame kôkô ty, e kôkô manko fahalalako an'azy raha mamy nefa indreo laha mahandro laoky asiandreo kôkô avao koa igny raha igny da gaga amizay iaho sa, akonamignaia loatry izy da matavy, akoho miaraky kôkô zany ro hum, azososogny an-tany eky a <laughs> ha sara loatry, kôkô saramaso aby asiandreo kôkô izy da sara avao sa izy da sara.